Se no gh'é un tòcco de tæra sciuto l'é diffiçile pe l'òmmo sopravive. Ma mi penso che l'òmmo treuvià a mainea de costruî tipo dighe pe fâ vegnî sciù da tæra e coltivâla. Opure costruî tipo de bolle sott'ægua dove se peu respiâ l'äia, dove se peu portâ do terren, coltivâlo e rabattâse pe sopravive.